Kultura nigeriane është jashtëzakonisht e larmishme, me mbi duecentocinquanta grupe etnike. Muzika nigeriane, si afrobeat-i i krijuar nga Fela Kuti, ka ndikuar në skenën muzikore globale. Për më tepër, Nollywood, industria kinematografike nigeriane, është ndër më të mëdhatë në botë.